Pos ara piensu nel limoneru de luna que tenemus. Sabis lo que es un limoneru de luna? Pos es un limoneru que da limonis a ca luna llena, assinque tenemus limonis pa dal i tomal. Ain vezis que una ya no sabi que hazel con tantus limonis peru la colol marilla es tan intesa que da gustu de vel el limoneru quasi qu'abangau delos limonis que da. Queris unus pocus? Te valin mesmu pa bebel i pa guisal las salás.